Hapanaa kwa maisha yangu yandoni nayo namisha nanda yonsi katimienda bora ngetane kwiike a yani mienda miendali kwenielei kwakweli zingatia akupi tatupu wala hat akuzali minda ya mhovu mazana kijana alini miaka kumi na nane ahoka na asuruali wa miya wa mwana wa mika sita po kala suruali weiya hata kulonda suruali mweneya, kulonda suruale kumilonda yachie nikuluku matako achie akipapapa sisile kwo ngali ashala kutulambisha sile saazi ngata tupu kwenye kabisa ukuswala kweninja ndikwa kwoni hata chiswali mie andaa wini po yatako kanipie ndaya undu kalimiyenda kulingana nakolya vine akuti umwendo wachisayasa. <noise>